هفضل ان انا مضطرش انام لأني دايما بحس ان احنا مينفعش نضيع لحظة واحدة من العالم لازم نعيش كل لحظة فيها بوقتها نستمتع بيها منضيعش ولا لحظة نعمل حاجات بنحبها نسافر نمارس هوايات بنحبها نقضي لحظات مع ناس بنحبهم.